Ka̱she izun te ape ga zəng, ape ga parəm ape ga shatɗing ape ga neɗing ape ga tukun ape ga kpa̱ɗing ape ga fangshat ape ga na̱nne ape ga fangzəngtəng ape ga gba̱pchi ape ga gba̱pchi ama̱n pa̱ zəng ape ga gba̱pchi aman pa̱ parəm ape pa gba̱pchi aparəm ka̱she ìzun pi zəng. Ape ga gba̱pchi a parəm te iya̱m va̱ mi nəm te onəm ga ngwa inan te ape va ta na mi nəm nchang igwak awalang va̱ mma mar u ya inan ugu nka̱mshe apambin pa̱ kpakta̱kat ko ka̱kul nva̱ ta te onəm ga ngwa inan pa̱ kpakta̱kat te ya pa i ɓi ichu nra isəm parəm ama̱n pa̱ tukun ka̱ pe ga gba̱pchi aparəm va̱ ta̱ te mi ga awop ka̱she nzhi inan mi ga mi nəm awop ta mi shi ngga nnap nshi ka̱kul nrup ki chumchum aɗin a ya inan uwa mi wor pa̱ uyesu kirsty á. Mi shi ngga nnap nshi pa̱ gənggəng ovan bwakan ko onəm chumchum nva̱ng va̱ mi shi ngga nnap nshi ta ga mi gba̱l te mi fe nnap nlà inan vəng va̱ là nnap onəm ka̱pal ishi <hesitation> ipir amar va̱ ta. Mi te mi na iya̱m inana ka̱ asa̱l- wu pa̱ ɗongɗong onəm chumchum ka̱ ovan mbwakan i ɓa ka̱ mwa mi ɓa i na ka̱kul nəm nchang ìgwak ka̱ ilum amar aya anəm va̱ ta a wa kang va̱ igba̱l ka̱ nnəm awop va̱ te ka̱ she nzhi inan te i fa abwai a ya pa̱ mi ta abwai te nza̱ wap bat na ya avəngva̱ mi ga nzhi mi ga mi ri iya̱m nri te mi le mi ɓa ka̱ atak awop nza̱m va̱ ta pate igangan ka̱ nə́m ga nəm iya igangan te mi ga nza̱m onunggwan ka̱ che ko ovanza̱m ko avan bwakan ivəngva̱ ka̱ n nɗyang ka̱ sunday school pa̱ kpakətak ova̱ swang ka̱t te mi yar nnap nshi ka̱ chu itarok te onəm i ka̱m pa̱ kpaktak onəm va̱ oma ya ka̱ tak uza̱ ta mi pak nok ɓap nza̱m ata harr iya ra awalang pa̱ makmak nva̱ngva̱ awa iga ro chit te unəm i ga mpyal uzhi na o wop i ɓa te ɓa mi ga te na nre anung onəm nvəngva̱ uza̱ na re anung onəm te aya o iga ayam na ya wal iya̱m i changchang iya̱m i makmak Mi kap ovan oza̱ mi onəm chumchum ma wantana kpa mi kap oza̱ te mi nəm a chənzəng ka dəngchi mi na inan te mi kap iya̱m nri iya̱m nri va̱ mi kap iya̱m ri iya̱m uri va̱ mi kap te iya̱m uri va ma nəm ma ɓa ko ka̱kul nəm nchang ìgwak ka̱ ilum va̱ ta- a te ka̱ atak nza̱ awop va̱ ta te mi kap iya̱m ri vata ka̱ pwa ka̱ pwan iji onəm oga mpyal ga nak shi ka̱ nza̱ awop mi wor ozo pa̱ opastorci, ya iji onəm oga mpyal ovəngva̱ ma yak oza̱ mi wor pa̱ onəm bak inak shi nnap awop na pa̱ ka̱ ashe nzhi inan yaya iji chen ovan va̱ ishi nnap shì ka̱ she nzhi na yaya iji anungwan yaya na pa̱ iji ova̱m nza̱m ko nvan byen yaya iji ovan bwakan ova̱ngva̱ i nəm awap kuzi awop nbwakan namiwo pa a sunday school ka̱ li iya̱m vi. tan. Zəng ka̱ wa mwo ta ka̱ za̱ ta pa̱ pak te ka̱t te mi ta kaɗi ta unəm ga mpyal igwan onəm i na aɗəngchi onəm te i là onəm pa̱ ta̱ udanggo a le anungbwan wo ka̱kul pa̱ atak pa̱r chit te uza̱ nəm a chal ka̱ɗiɗi ka̱kul ngga tak pa̱ gənggəng ka̱kul pa̱ na uponzninan a pak asa̱l u ko danggo go uvəngva̱ i le aga chu anung bwan wo ka̱ ikangkang a te <hesitation> nəm bwan nchang igwak va̱ta nənəm ka̱kul pa̱ na a nyam pa onəm ga wa inan ɗəngchi ɗəngchi onəm ga wa lnan a kang unəm ga nka̱mshi va̱ ƙa̱m inan rere ko ɓa ka̱ shi apambin a oro i won ka̱ ta te aga aga atak ro ka̱ɗiɗi ova̱ngva̱ nɗom te oma gba̱l ka̱ nəm igwak va̱ta nji oza̱ chit ka̱t oro te iga təm ko, ko opo oza̱ ka̱ atak pa̱ dongdong ka̱kul pa̱ na onəm nchang ìgwak va̱ta oro nyi kuma le iga nzhi oza̱ iga ra ka̱kul pa̱ ova̱ ɓa i ka̱ nnəm chang igwak nyi oza̱ chit na ta pa̱ te ipin nchang igwak ta te asa̱l wo va̱ nənəm ka̱ ka̱ ashe nzhi inan ga wop te na ta oro ma ya te i ta ka̱ apal awo sa̱l ishi ngga nnap nshi pa̱ gənggəng Nva̱ngva̱ irup ka̱ ichumchum aɗin aya inan ka̱kul awalang va̱ta na ma mar na ko a har- oza̱ pak nok nra nganggang ko i wa n ko <hesitation> ka̱tak aro oza̱ pal ko iga ata ka̱ ro oza̱ ra ngga nwanta na nshi nnap nshi ta ka̱ nəm iya̱m təm nəm ka̱ nban nzhi onəm chumchum ko ovan bwakan ko chen ko onungwan pa̱ kpaktəkat oza̱ gwang oza̱ nəm ka̱ na zəng nzəng ka̱ nəm achu wop ichu ka̱kul nyam nchang ìgwak ka̱ lum va̱ta- a te ilum vata pate ilum izəng pa̱ sosai na nak te a pye pye ga gbapchi aparəm nra isəm aparəm ama̱n pa̱ atukun ko nza̱ izun nggo te ka̱ chu atarok te i ga wop mi fa te mi bal ka̱ va̱ngva̱ nkong to te nna iga chen a.